Ke ito eke, nnyin imenyene mme nsii nsii udia, nnuin imenyene usuñ usuñ ma efere mkpa, ke ini emi, udukads iwa ke ikod edisin ke mmoñ ma oro ọkpọhode e oma eyed, eyed ama ke usun emi eyede esen ke abañ, wa oro itie usen ita, iwa emi idimem ọyọhọ inan ofo esii eyed, esin ke akpasa eyed, unwaña usin ke ekpad etie do ọsukhọre mmọñ, iwọrọ mmọñ ima--o, ofo esine esin ke esi etem aren ama ada arin oro eyed ke esid esi oro ada usuñ oro esin do ayid--e ke ikan tutu ebid edi se ediade ibid adin ofo udusi usin ke urun etim etim e etun tutu eye omyuñ edi se owu ediade, anam--e ke idaha, ke idaha, ke idaha osioño ọdọñ ke esi, udọñ ke esi uma ndin ofo ududuk esa eketed mkpa, se nnym ikuude mkpa, edinwamade mkpa oro ama- o, unwamade mkpa oro uma ofo eyed mkpa oro ama etem se nnyin ikuudde ibaba, ibaba ke nnyin isiaa ibok efere mkpa, utem ibaba oro uma ofo etim ibaba tutu e- dore, ibaba oro idọrọ ndin ofọ udutem mmon efere ke ikan odọñ kpukpru se ofo ekpeyem, iyak--o unam O, kpukpru mkpo ofo ududọñ, udọñ uma--o, eteme tutu u mmoñ efere oro efud mfan mfan ofo esin ntuen, esin inun, esin ọbu, esin se udade unam efere oro enem, ifid ikako o, ofo emen mkpa oro, mkpa oro nnyin isiyiokke yiok ke ikwa, nnyin ikamu ubok ikpok, okpok e kubọk, okpok e kubok, okpok e kubọk emen ndin esin ke esi efere oro ndin ofo edikirọk ibaba emi ama eketim ama, etim ibaba oro ama edọrọ edi nkeñe nkeñe, ofo enwume ibaba oro asuan ke enyoñ mkpa oro, asuan ke enyoñ mkpa oro, ada ikpa ndin akabade e akabade e tutu kpukpru abuaba kied. Efere oro edire do ke ikan efid, efid, efid, efere oro ifid ima- o ibadi nte ofo eyemde ofo etemede--e enim ke ison